والله أنا لما أجي أطبخ حق نفسي... أطبخ حق نفسي بأقل جهد ممكن وأقل إمكانيات ممكنة... لأن الوقت بدل ما أقعد أطبخ فيه أفضل ان ارتاح فيه! فتلاقيني عشان أطبخ أكلي أسوي سندويتش أو أسوي سلطة سريعة ولا أي شي سريع ينأكل.. بارد مو حار.